जू धब्बादार कालीन हूंदू। वेथे साफ कनाले सबसे पैली जू धब्बा छन ऊ पर हम सिरका या पाणी कु जू मिश्रण च वेथे स्प्रे कला। फिर मुलायम बरस से हल्का से रगडला। अर सूखा कपडा से हल्का से थपथपे की पौंछला। जिद्दी दाग तै हम जू बैंकिंम सोडा च वेकू इस्तेमाल फिर वेक्यूम कला।